أكثر شيء رومانسي تعدى في حياتي منعش اللي نكون مع إنسان نحبو، ونعدي معاه وقتي نكونو مع بعظنا، يبوسني، <hesitation> نحس معاه بالحب، <hesitation> يعطيني من حبه، نعطيه من حبي يعني كل حاجة يعني متبادلة بيناتي أنا وياه، يعني مش حاجة مزيفة، هذيك يعني أهم حاجة. <hesitation>